yë mu'uxë jue yë pyenë a'ax du yadyun tyam bi'i jue a'ax este pi'imuk este yaj mu'uk, je bi'i pax unkë, je ut's a'ay, je mu'uxë pëjtpë tambien y este jadunt's a'ax dun yaxtay ma'ambyë a'ax dun pyenanë më dun oy dun oy dun iukë tyu më oy dun tyudanën y ya este yaw am bi'i mont's a'ax dun t'syem nëkxë dun a'ax yabotsëy axta nëkxë dun kyojnë pi'ik jedun a'ax pyenë adambë.